Tena miala tsiny, lasa hoe ohatran'ny hoe m- hoe adalaiko foana ianao momba an'izay fa, fa tafa tena tsy tsy hitsahatra ny hanadrana foana aho an, hotohizako an, mandra-pahavitako an'ilay izy. Tena ilaiko izany.